تو رہیون نو نتھی مار تھے دے ماری آ زندگی ما دے ما ، ھارو کوم لیا ھے دے منو منو آگڑ ودھاواریاں اینے ھوالے تھی وات کروا مانگوں چھوں کہ اینی ھوالے تھی بھی وات کروں تاکہ بدھا نے خبر پڑے کہ موں ماری جندگی موں کیوی دکھائیوں ھتیوں تے ایمے دُکھائی ماتھے کے ووں آگڑ آھیوں۔ اے ما تمارے سوٹھے نمرے وات کروی ھے۔ ماری بی منا جیم مور ای تھئی کہ مارا گھر پریوار ما کوئی بھنڑو لتو نہیں۔ تو اے من تو بھنڑا نی نہیں کائے خبر نتھی کہ بھنڑو شو تھائے ان بھنڑوو شوں تھائے۔ نن کاتا امے من کائیں خبر تنھی۔ پڑں ذہن موں نتھی مارا من شروع شروع ما توں سوکرا مارا دن ما بھنڑوا جاتا توں اے ما تھے ایوں موں بھی بھیرو بھیرو بھنڑوا جاؤں۔ بھنڑوا جاؤں اونجھا آ اسکول ما داخلی لیدھی۔ داخلی لیدھی تے اوئیں پسی ایّاں تھی او مار من مارا زندگی نی اک شروعات چھئا اینا بارا موں۔ موں تنے امبھراؤں چھوں۔ تو مونے آگڑ لئے ایوا بھی مارو ٹیچر تھو تے مارا ماسٹر ھتو۔ جے نے میں گُروں کوں توئے بھی منے گھٹ نہیں۔ مارا زندگی ما نوا لیروا ایں ھتوں استاد مارو تے گُرو کہئیے کہوں۔ شروعات مارے تے تھئی ای من ھوں پیرا وگر داخلہ لیدھی۔ پیرا مزاری مے من بھنڑوا لاجو۔ تو تو ای ٹئم من وی روشنیوں نی اسکول کھُلے ھتھیوں دھوڑے جا نظر موں۔ تو ای دور ما کھُلیوں ھتوں ما اپڑے بہ سال ما پاس درجہ بھنڑاوتا۔ بہ سال ما پاس درجہ بھنڑاوتا تو مے پیرم داخلہ دا تھی اسکول ما نن کام نن کو ھوں ھتو۔ نن کام نن کو ھوں ھتو میں بیجا ھتا وچی موٹا سوکرا ھتا۔ ھدا دن ما کام نہ کوں ھتو تو ماسترے بیچارے گیدھوں کہ من توں ھمجائے نن کوں توں آیاں گلاس ما پڑں اے گیدھوں کہ بھائی تارے گھنڑی محنت کروی پرشے۔ ای امارو ماستر ھتو اینے محمد مجید نام ھتوں۔ ان اینڑے بیچارے مار با نے منگاوی۔ انے ایم گیدھوں کہ تمے آرے سوکرو رہیو۔ اینے ھر طریقے تے بھنڑاوں چیم تو آ سوکرو رہیو تمے غریب سوں تمے آگر کیم نہیں کرشو تے تمارو پوتا نو سوکرا بھنڑاوشے جے تو مار با نی ریکنڈیشن نی ھالت ھتی۔ اے اد مار ماربا نی ھولیو ھوتو اینے جوئے نے بیچارا نی اینے ترس آیو۔ کہ آر ہیوئے غریب خاندان تی تعلق راکھے ھے غریب خاندان تی آنو واستو ھوئے تو آ مارا رہیو ایدھر بھنڑن لشے تو را گڈی کرشے تو مارا زندگی ما نوا لئیے ور ای ماستر ھتو جنے منھے مارا سوٹھے نمرو تھی بھنڑاوین آگل لئیا رانی کوشش کری، گیدھوں کہ بھئی توں مارا دگرا بھنڑش تو تو من آگل نکلیش ۔ تو بھنڑش تیرا آگل نکلیش ان تارے لازمی بھنڑش دیکھاڑوؤں ھوئے ان تارے محنت کری نے آگل نکلے چیم تو کہ تارا پریوار موں بھنڑوں نہیں۔ تارا پریوار موں کوئے ھمجاوا ماڑوں نہیں اے ھمجتا نہیں۔ کہ ام بھنڑول رہی چیوں تھائے ان بھنڑول رہی چیوں تھائے تو تارے من بھنڑین دیکھاڑؤں ھے تو میں بھی چلوں ٹھیک سے پہیلا بھنڑین دیکھاڑشوں۔ بھگوان نی ایوی دیا تھی کہ امے بھنڑتا تو ماستر بدھین بھنڑاوتوں تو مونے تو بھنڑیاوا من کئی یاد بھی نہ تھا توں چیم تو نم کو ھوتو مونے اے خبر نتھی کہ بھمڑاوے کیم کہ گھر پریوار موں کوئی بھنڑل نتوں تو ای بھی خبر نہ پڑتی کہ موں آ بھنڑیچ کہ چیم بھنڑینچ۔ ان مونے کوئی شیکھڑیا وارو نتوں۔ پڑں توئے بھی ماستر کہے کہ نہ توں بھنڑایش آگل لیاوش۔ تو اینا بیچارے بھنڑاین سوٹھوں نتھی مے پاس کتاب جا بھنڑیوں کہ بیرے نام سرزٹیفیکیٹ بھی دھیدا۔ انے بیجا سوکرا بھی ماری بیرادری نا موں بھیگا بھنڑتا چار پانچسوں سوکرا ھتا۔ چار پانچسوں سوکرا ھتا تے بھنڑتا۔ انا ای بھی من تمار موشیار ھتا موں تے موٹا نھی ھتا۔ انا ای بھی من محنت بھی ھاری کرتا رہیا۔ پس ای تو بھگوان بنا آگڑ نی گرا توں نی گرا واستو چھو اے منم۔ جے مونے منم بہ سرٹیفیکیٹ کاڈھ دھیتا مونے ایم کیدھوں کہ آ سرٹیفیکیٹ لئی جا ان توں ایم بھنگاڑیا ھتو تو مل رہی ہے اور بار بار مون کہ تا کہ تارا بھا نہ تیڑیے تے بار بار اوترینیجو تے ماستر جوین اتنا خوش دیشو ماستر خوش ھووے- آتارو سوکرا رہیو انا تارے بھنڑاوا ضرور ھووے انے بھنڑایش توں تارے گھر نو پریوار ترقی کشے اور دکھ درد نتھی۔ توں بھشیش آن اوے توں ما اتیار تھی تکلیف موں ریہوں تا گھر ما اتیار تو کھادا پیتا ھارو بھی تھئی نہیں آن تارو سوکرا نوں تارا آگل لئی آوش جے اوں تورانے بھنڑاوش کہ واگ کا گڑں گڑں بھنڑایو ھے تو حا منجھا بیٹھو ھوں ان حال توں پوتے ڈاکٹر سوں پوتے بھی سوٹھے اوں پوتا نی گھر پریوار نا سودھاروں چھوں توں پوتا نوں بھائیوں نے سودھاروں چھوں پوتا نا پریوار نے سودھاروں چھوں۔ ان بھنڑاوں سوں تے میں پوتا نی برادری ری مانگا ھوں ۔ میں کام اتا تی وات کروں ہوں تو پوتا تھی برادری نوں ماڑوں ھے سوٹھو نم ھتی ھمزاویں ھمزاو ھوں کے وں ھو بھی اگر ۔ ہاں غریب تے غریب تھی گھر ھتوں ایما پیدائش ھو ۔ کوئی ماڑوں نہ آئے کیٹلا بیٹھا ھے پر ما ایبی وات نہیں کری ھیکتو۔ پڑں ھوں آ آ میک ما اوگنڑتیو نے وات کروں چھوں ا گھرے مارا برادری نا ما ما رہیا۔ ایئُ ما بھنڑوں سوں گھرے۔ توں ایوا امنے تھی جائے ای بیھو ۔ ای من صرف بھروسوں تیلے سے موکلیوں تیارے تو انا لی دھ تی مارے من کوں ماستر نی بیچارہ نی کوشش ھتی کہ تو منے پوتیں بھنڑ دئیے اور تارا نم کا بھائی ھووے تو بھنڑاوے اور تارا موٹا بھائی بھنڑ لئیں تو ان تار خیال رکھوا ھوئے ۔ ایئون وی تارے عزت دیوی ھے تارا ماؤ نی عزت دیوی ھے تار گھر پریوار مہ ریہوئے ان بی عزت دیوی ھے تارا کا کا ھے تار موٹبا ھے تارے اے بھی بھائی بن شے تار آوے اے من ۔ تے اینے آپڑے کہیے کہ کا کا بوٹ بناوے ڈیکرا اوئے۔ ای یون بھی تارا خیال رکھوا ھوئے ۔ ای یون بھی تارا تیر وی بارا ھمجھاوؤں ھوئے پوتا نی برادری نا ماڑں ما ایوا ایوا نمڑے تھی بیجا بھی ماڑں کافی ماری زندگی ما آیا جڑیں بیچارے من مارا سوٹھے نوں نتھی ساتھ دھید ھو انی ھمجائوں بیجو بی امرے امے ریت آپے ھے وڑینجو تھی آیا امے بیجی جگاھے تو انجاں رابی امے آیا آپھے ، میر پور، میر پور الادین آیا اینجا بھی امے کھیتی باڑے نوں کام کرتا پڑں مون بھی گدھیو گدھیو موں کام کرتا بھیڑیا نوں نتو ویلیو- بھنڑیا نوں مونے مارے ماسترے گھیدھوں تارے لازمی بھنڑؤں بوئے ، بھنڑؤں بوئے تو مونے اینا لیدھیے بھنڑیا نوں کیدھو نہیں بنوں تو اک سال تو خیر منے میلائی جوں ایوی وات نہیں پسا مارا بہنوئی ھوئے تو بیر جاتا رہیو ماری بہن آوی تے بیر جاتا رہیو اننا ماری بہن مارا بہنوئی بیرو سال گی پیرو چم جو ماستر ھتو ایڑں مونے سما ڈاڑھ تھی تو مانو واں مولاج ھتو تو ایوے من جی بھدی راج تو منظر ھے پڑں ھوں توں ائے بھی اک سال رہی نے واپس مارا بنیوین کہہ تینوں گرھ واپس آئی ورے ور اسکو ل نو ھمبراواں لاگیُ چھوں ۔ گھٹو وار لاگی جوں آہستے آہستے عقل بھی آوتی جئی موٹو بھی تھاشا جیو ھمج بھی آوتی جئی جیم بیجو نو سوکرا نے بیجا بیٹھا بھنڑاں نے بیجا بیٹھا تو بھنڑوں بھنڑوں رہیو اینی کیٹلی عزت ھسے پڑں ایوا اُون تھی مھماں بھی عزت کروا لا جیا آہ سوکرو گھڑوں سہ گھڑوں سہ تو بھرم سوکرو ھوئے تو اومے پوتا نی برادری ما جاں پوتا ناں گھر پریوار ما جاں، معاشرہ ما بھی اننی عزت ھوئے سے، پر ہماری کنگھم کوں تو مونے ایٹلی تو سمجھداری نتھی ہر بھگوان نے کوئی ایٹلی دیا تھئی۔ کے اوئے سوٹھے نو بھنڑ وارا جوں اینجا بھی مونے مارا ھا تے ام ام گُرو کہو کی ماستر کہو کی ای ھاڑا دریجا تے مونے منما سوٹھی محنت کرین اے مونے کہےگار تو ھوشیار تو سوٹھے میں نے محنت کری ، محنت کریشن ان توں تار توں پریوار مانوا لئی آئیش نمن لئی آئیش تو تار پریوار جوں آ نی کرشے ان تارے اپڑے تاروں پریوار ایو دکھ درد ما ھے تارے کہے لازمی بھنڑو ھے بھنڑو تہ مے لازمی ھوں بھاری من، من ما جوں بھنڑا شوائے بیجی وات اج نہیں مارے آگاڑ نی کوں نی کوں پس اینا تی بیہ اٹل دونجا تہ انیا بی بھگوان نی ایوی دیا تھئی کہ منجھا بی اک سوجل مانڑس اری جائے کافی اے من سوٹھا بی ھمجھائے ورا تینے میں جویوں کہ کوئی آوے تو ستھسن بیجا نا ایووں تو بھنڑوا جا ایاں ستھسن ما ھتا تو این میں ستھسن ما جوتا گیا بھنڑل ما آئے تھے تو چیوا نمنے تھی بولائی رہیا بھنڑل ماڑیں رہیو اے چیوا نمنے تھی بولائی رہیو تو امے بھنڑشوں توں امے بھی ایمنا وادے ھشو۔ تو اماری من اماری بھی بھنڑووں صحیح ھے لازمی ھے انے لازمی بھی بھنڑو جائیے انے ھمدا ھوتی بھنڑووں جوئیے دیوجا ما ویلو اٹھووں جوئیے ای پوتا نا بال رہے اساں راکھو آھی ہوتا نوں دوت صاف کروا رہیو گیلیوں شہ شنم بنم کری ویلو اٹھی درشن بنا ایوو ھرشیو کری شیوا بیوا ایویوں کری انے پسے مارے ماتڑن نے پگی لاگی ماتڑا نی آشرواد لئی انے مارے اسکول جاؤں جوئیے انے مارا ماسترا ایئن سوٹھے نمنے تھی اٹھے انے پسے امے منے ایوی عزت دیوا شھیشا۔ چیم تو کہ امے مارا بھیگا کوفی سوکرا جیم موٹا ھتا امے بھیگا بھنڑتا ایما میگھواڑن نا سوکرا بی ھتا، بھیل نا سوکرا بی ھتا انے بیجی قوم بیجیوں برادری نا بھی سوکرا ھتا ایما مسلمان سوکرا بھی ھتا تے منے تمم سوٹھیارے بیچارا عزت کرتا ان ماسترے اینیاں بی مونے اک ماسترے جے مارا زندگی ما بدلاؤ لئی آیوں۔ چیم تو کے موں سال پورو بھنڑوا نتھو جیو چیم تو کے میں منا بھنڑوا نتھو جیو میں پورو سال رہیو منشی گرے گرے تھی منشی گری گری موں جنے زمیندار ھتو اے مونے کھیتی باڑی نو کام ھتو لکھتو کرتو ایھو توں ایین دے حساب کتاب راکھتو کہ بوٹیا نوں ورسا نو انے بےاینجا دی بنی مادے کھے بیجی ساتھیانوں حساب کتاب ھتو مارا ھوالے ھتو ھا تو عمر منن کو انے وارو دے کاکو ھتو اینی بھی کوشش ھتی اینو بھی موں ماھے موٹا احسان سہ تو اے تو بیچارا جاتا رہیا دنیا میں موٹا احسان سہ کہ اینڑے بھی موں ماری کوشش کری کہ امارا پریوار ما اک سوکرو بھنڑوئے رہے تو آگل لئی آئیی ، رات مو اڑدھی اڑدھی رات ھوئے بیہاڑی اننا آگے بیہاڑی مونے بھنڑاوتا ھتا۔ مونے کبچہ تو بھنڑیش تیرے آگے نکل شے تو مارا را پریوار ما توں بھنڑتو رہیو، توں بھنڑتو رہیو تیرے امارو پریوار رہیو ایما امنے خوشی چاھیے چیم توں کو توں بھنڑیش تو بیجو تو اماموں کوئے بھنڑش سہ نہیں تو مار کاکا نے بیجی الایک کوشش ھتی مارا زندگی ما ای بھی بدلاؤ لئی آیو۔ مارو کاکو جے تھیے لاؤ موں بھنڑوا جاؤں جا واسترے ھتو ایی اسکول ما۔ توں ای ماسترے بیچارے مون کیدھوں کہ موں کہہ اوے توں امتحان جاوارا ھے آ امتحان جاوارا ھے ھوے ھوے توں آں شو کریش۔ میں کیدھوں سائیں می میں گھرے بیٹھن بی بھنڑیو شوں تو سوٹھے مونے محنت کرئیے تو اماری بہ کاپیاوں اٹھائوں تھے اے ما لچھوں سے بدھوئین ای تمے جوئی جوں مے حساب کتاب تے ای مونے آوڑے آ محنت کریئے توں گھرے بیہن کام کریو ھے کہ چیم تے امونے بھنڑیا نوں جام شوق ھتو۔ تو اے مورے نتھی تیارے منجھا ماستر تے مارو جے گھرے تھی کام کریوں ھتو تے منم منے پوتا نوں لچھوں تو کریو ھتو ای مار ماستر نے دیکھاڑیوں تو ماستر ھتو زوئی انے ھتا تے اسکول ما ایٹلا سوکرا بیٹھا تھا اینے ایم گھیدوں ودا وائی ایم گھیدوں کے من ماستر کہہ آتمے آ سوکرا کہہ دھائی منم آٹلام بہہ بھنڑایا ھے ایوڑے آٹلی محنت نا کری پر یار تو منا آٹلی محنت کریو گھرے بیہن کے تو نے تو یار موں تو مارو سلام کروں۔ توں مونے من بیچارے نمسکار کریوں موں منا تو خوش شو مونے پاھے ابھو راکھین تھاپڑیوں دئین ھمجھاوا لاگیا۔ ھمجھاوا لاگیوں جے بابا تی آٹلے محنت کریئے آ تو اینی گھٹنا ھمج۔ توں تم مارے گرمی نا نگلیش۔ چیم تو تاری کوشش سہ تو آیا ور ٹئم ما توں موں نے تینتی با ار گئی تھاشوں کہ توں آ منا اتیار توں پاس ما بھنڑتو رہئیو پر تیرا دھ ما آوین تیراتوں اے گریڈ لیش۔ موں نے تو اعلیٰ خوشی چھے ایم تو گریڈ نا باراں موں نے کائیاں خبر نتھی پر مارتھے تہ موں نے شاباشی دیدھی نا۔ تو مونے ایم لاجیو کہ پسا آتی باتی کوئے نہیں تو ای ماستر بھی۔ آ من موں ھاروں کہ ایم ھمجیو کہ بہ بھگوان نوں اوتار موں جیا منے گوروں کوں ، جا منے پوتا نوں ماں باپ کوں، تو اینڑا مونے تھاپلی دیدھی۔ آج بھی مونے دی ویر اونا دی چیم تو کے اینوں بھی موٹو سہارو جووے منے۔ تو اینیٹا مونے بھی گھیدوں پس تے تی وائیں ورے امے اپڑے آ منجھا پاھے پاھے ام موٹی ھتی ھائے اسکول ایما مے داخلہ لیدھی توں ایما بھی اک ماستر ھتوں تے بھا سگی نوں نام ھتو کہ بھیل ھتو بو تے توں مئر ادھرے اسکول ما جا بھنڑوا جا پیر ور لئیا تھی جاتے رہیووں تے منے منجھا ماسترے گیدھوں کہ بھائی آ تمے موں لکھی دیئوں۔ ای تمے یاد کری آوو جو ھوارے۔ تو بیجا تے سوکرا ھتا ای تو ہم دا ایسی نوں بھنڑیائے دا۔ پڑں موں ان بھنڑن نتہ جوں۔ موں بھنڑن توں نتہ جوں پڑں منا مونے شھو کوھوئے کہ ماسترے مورے تے شاباشی دیدھی این جو ایٹلو ھتو کہ شوں تمنے کہوں۔ پسے ایم شوں کریوں کہ ماستر رہیو۔ این مونے لکھی دھیدوں دے ھدائے آپ اسکول نا جیٹلا سوکرا ھتا بدھائین لکھی دھیدوں۔ بدھائین لکھی دھیدوں تے پڑں مونے لکھی دھیدوں تو ایں موں از منم بہ دھیا موں یاد کریجو تو تیراں جو بیجے تھی ماسترے پوچھوں کہ جو کھبےاں تمنے کیٹلا کیٹلا سوکرا نے شوں شوں یاد شے۔ تو میں کیدھوں کہ مونے توں منا یاد سہ ھوں ھدی اسکول ما ھوں وے کہ اُٹھنوں وجوں تو ماسترے گھیدھوں کہ اں بدھائنے یاد نہیں تو نے کیم یاد شے۔ تو میں گھیدھوں مونے یاد کیم نہ ھوئے۔ اے تو منم مارو شوق شے تو بدھائنے یاد نہیں تنے یاد ھے۔ موں نے گھیدھوں کہ ھوئے منے یاد شے۔ تو آں نکاکے آ پڑیوں ھے ھوکوں۔ تو اینو پڑیوں توں کہ دھوکو پڑیو ھے آ دھوکو رے اینڑاں تھی اگر تو نے یاد نہیں ھوتا نی تو نے مئڑ لگشے۔ تو میں گیھدھوں استاد بھلے تمے مار دو پڑں مونے یاد سے۔ تو ماسترے مونے ایں گیھدھوں کہ توں اوے ھبوائے اینوں مورے پچھوے جویئے اورے طریقے تھی پوچھو۔ ھوروں اوروں جیم آوے پوچھو۔ جیم آوے پوچھو توئے بھی میں میں گھیدھوں مونے یاد سے تو منا ھا ھر طریقے اے پوچھا وائے مونے ماسترے گھیدھوئے یار توں تو کہ اٹلو بدھو ھوشیار لاجو بیڑو ھو تو نے آ بدھو یاد سے آ اسکول ما ایم کرے آ آ اسکول نوں مانن ھتو۔ انے اے ایاں نے بدھے نے ھمباڑووں تارے سے اینے ھمجاؤوں سہ تو ھر چیز ما ھوشیار توں موں مانٹر کر دوں توں من توں مارے کلاس ودھیجیو کہ مو منا آ ورے مونا تھی وئم منم موں مے مارو شوق ایوو چھو ایوو چھو تو مارا من بھی بھرائی جیوں۔ کے من ھو ، وا بھگوان نے اپنڑے آ آ دن دیکھاڑیاں مار شئوں تو پسے توں منا تمام دیکھے گھڑون شئوں تو پسے تو خیر بھنڑوا بھی لا جیو بھنڑوا توں ما ودھ موں جا تو کہ من بورڈ ماھے لاگتو تو ماستر موں نے یاد تھیا توں من تے تھی علاوہ گھرے آوی تو بہاتر بھی ہمیں دیکھن خوش تھا تا انے گھرے آوی گھر ما بدھائے کام کار ای بھی ہمارے کروا پڑتا۔ گھر نا بھی کام کار کرتا انی انا آپڑے تھے کھل لیوا جاوؤں جنے بنے بھی کام کروا تو گڑ گاڈھوں تو ڈھور نکارین گاڈھوں کوئی بکرا چڑوا ھوں تو ڈھونر چاڑو ای جالیا دیوے بدھوئے کرووں ٹھیک ھے نا تو بدھوئے اپڑے کام تو کرتا تو پڑں تے بھنڑیا نوں ای امارے بدڑاں لیوارے ماستر ھتا نا امنے آگل لیایاراں۔ امارے بھی کوشش ھتی بھنڑتا بھنڑتا بھنڑتا آہستہ آہستہ ایم امارو ذہن جیوں ای۔ ودھتو جیوں۔